پیاز کو ایسے سیف کرنا بولتا ہے ٹھنڈی اور اندھیری جگہ پر رکھنا اس کے بھی ہوا آتے رہنا اور پیاز کو جالی والا بیگ یعنی ٹوکری میں رکھنا پیاز کو آلو سے بالکل دور رکھنا بولے ایسا سوکی سوکی پیاز رہتی انہوں کو پروپر اچھا سوکھا کرکے رکھنا لیسن کو کیسے رکھنا ہوتا ہے لیسن کو بھی سیم ایسی جگہ رکھنا ہوا والی جگہ پر رکھنا روم ٹیمپریچر پر رکھنا اور <hesitation> ایک جڑ بھی الگ نہیں کرنا لیسن کی ایک بھی جڑ لیسن کی الگ نہیں کرنا اور ایک ڈرائی جگہ پر رکھنا اگر آپ نے لیسن کی جڑ الگ کریں سنجھو لیسن مُڑ جاتا اور غلطیاں کیکا نہیں کرنا ان دونوں کو سیف رکھنے کے لیے پلاسٹک بیگ میں بالکل نہیں رکھنا ٹائٹ کمپریسر میں نہیں رکھنا پیاز اور لیسن کو آلو کے ساتھ نہیں رکھنا اس کے ساتھ پیاز رہنے <hesitation> دو لیسن رہنے کے لیے